Qora rang. Kuch, Sir, Joziba kabi xususiyatlarni o‘z ichiga olgan rang hisoblanadi. Bu bilan inson salobatli kuch qudratli <noise> bo‘lib ko‘rinadi. Shuning uchun ko‘pchilik qora rangni afzal ko‘rishadi.